Yawa a ndival ya ara man ndzi ngaya atanta hara adagi vi kulla amama, skwi ya man kafuda ama ngaya ara mna ada takaha maffahi mmè ana gada, skwi man yè fida mama ara man ya gau <hesitation> chairman man nga hayava man nga wuchè mkok kata a tènga abimbèlauhi azhè man nga chè nzlèmbad tènga, ara ngasa nga ndzau ahud tè di man naga windè wèndè agidè tinga tèva mbèlaw maffahi, tèva maffa kasun a ndohi man tènga way skwi tè tè hud tinka ba tawa fi wuday a lèkonè azbi zahalba a dèman man mbèlawa, kasu ndzi wudi tèpa azhè a kasun ngèchè skwi ndi ba agid njèlè, ngidè angats skwi mndi prèk ngèchè mana adakud agan wudi, wuday nènga ba n'wara ba ada wèr mbèlawa hi è, to agidè angasa skwi man nga zkaha aga tè di man anga da takaha a maffa avuna mè, shinè anga lèw kam skwi man nga da giya a mbèlau hi sata ata gi lèkonè ata lzaba ara wudahi man ta gau lèkonè agidè ngasa anga haya anga bèza a wudam man nga gadahasa wudam fad anga ngotsa a' A mbèlauhi kulkul zlama ntè kata a règistèr tè riy nga tunga man a aray maffa nga man tazhè a skwi ko man tèva mazlihi anga way man anga chèkèl skwi ko man naira nado man a zlaha va man a skwi man a gi ya ab a ko man a suman a gèri a uniform ko man a cho kir stad man agana register ko kir stad stad ginè ba to a skwi man nga fida amama tè di man a ngata takahata a wuday mbèlauhi sa, so nènga angasa a skwi man nga zlaha man anga gata a wuday ko man arau a skwi ngidè azhè ka zkaha a ka fi da amam a skwi man ada finda man kagan lèkonè a kirsa aza sabi, tèva mbèlauhi sa a ndi man man ta puta asum ndi man skwi riy ta zhè man tazlah man ata ngèchè, ndi ngidè tunga ab mbèlauhi skwi man ata ngèchè ba azazhè azbi, mbèlauhi tèva man nga hash maffay anga gada ndi di man ta haka tè bama azhè gotun n'haka tunga man tahakada tahakada ava fèkimhi tasun babb tunga bi tahakada a vara, tasun mam nènga bi atahakada ata sada ndzau anda tunga To ma mana agèdè a kirsa asabi sai ma maffa, atsina dai ngide ata sa da fida had'ta hos babba tè da nda gidan radio ana na mama ba, nta ntsina ata ngwots na baba ah mama bi nhar kirsa a guro asumta nga kiln kata nta a gèdè dayi fèkimè am amma man ta suna gad nènga maffahi, to nga nhashè ndi man mbalau nte tè wi man ata tsuko da ata god kirsata kam maffahi, aman nga sun goliya bi nga lokachin man nga ngotsa de kwa nenga mum maff stadsa ana gada a' domin nga sun maffahi ama nga sun babba bi nga nhwas nga nhwas nga ngots bi man ntene da kinne ntakaha maffai sa nenga ba man zhigile skwisa kine akina ntakaha avasa kaga man nga gada gau nte bi nga ngada ngatska krnga netwi ndihiya ngide bi koda man nga gan skwa bi nkatan nta bi ntun ndè man sak chèw angada warana a ɗi sa a nto nenga basa a suna gidè man nènga maffa sai man nènga man adè n'gihè a nènga tanta a zlin nga nta ndiyin nte mpambuz nguche ndo man asun agidè goliya man nka kilik nta gwod mu maffa azina a ngihè dayi nenga aza bale ndo man asun mam'nenga bi ah bab'nenga bi agida ta ay gada kam skwi man yè fid aa muga arant 'tena aran man mvi stad, cew' sata arai eh yè gau skwi ngide agidè a mbèlauhi sata mènè <noise>